المعيشة في الصحراء في جزيرة يعني فيها اكيد صعب والخمسة أشياء الي باخذها اكيد بتكون ماي وأكل والتلفون واللابتوب <hesitation> والأدوية مالتي الأساسية